Siz bir marta menga kitob yozmoqchi ekanligingizni aytdingiz. Aslida men bundan judayam xursand bo'ldim. Lekin nimalar haqida yozmoqchisiz? Men sizga maslahat bermoqchi edim. O'zingizni hayotiy tajribalaringizdan yozganingiz ma'qul. Misol uchun, do'stlaringiz bilan bo'lgan ishlardan, oilangiz bilan bo'lgan muammolar <noise> yoki baxtli kunlaringizni avtobiografiya shaklida yozsangiz bo'lardi. Bu insonlarga judayam qiziqarli bo'ladi. Insonlar ichki kechinmalarni, his tuyg'ularni yaxshi ko'rishadi.